Greasinii won birri khabdhi won ishian toko thaa itbekhenuni mambo science philosophy maths eee lugha ishin dhubethinen greek language mambo literature lila fann jirthi jar wobarresuf khun Plato faa iyo alestortor faa aminen mambo dininen politestic region khabdhii aminen mambo woo baresathan lila fan jirthiye